اول ما الاميرة لقيت الخطريه الغامضه جات لها فكرة مثيره ، أن هي تتنكر في زي شخصيه عاديه و تروح تشوف الخريطة دي هتوديها على فين ، و فعلاً أول ما بدأت تشوف الخريطة دي حسيت بحماس شديد و بدأت تخوض التجربه الممتعه الي هي اختارت تخوضها بنفسيها